Nti sɛ wo kapɛte so yɛ fii ne wopɛ sɛ wopepa fii no a, deɛ wobɛyɛ ni. Sɛdeɛ kapɛte si teɛ no, wɔntim mfa praeɛ mpra so nti wobɛpɛ nsaago bi ne afei woasa nsuo ne wode saminaa bi agu nsuo ne mu ne wode nsaago ne bɔ mu a, ne wode apepa fii ne nyinaa anaa so sɛ, yɛwɔ baako bi a bɛayɛ a ano no ayɛ te sɛ nsaago a dua bi wɔ so sɛdeɛ ɔbɛyɛ a wo mu ɔnyɛ wo ya nti no wobɛtim so aakɔpɛ ɔno bi nti wode saminaa kakra gu nsuo ne mu a, wode ɔno bɔ mu a, na afei woakyim mu nsuo ne nyinaa ama mu aho kakra ne wode apepa kapɛte ne so nyinaa baabi a fii wɔ biaa. Wei ne mpo sɛdeɛ ɔsi teɛ no, ɔtim ma woyɛ ne ntɛmntɛm ɔnte sɛ deɛ wode nsaago bi afei ne wɔɔbɛkyim mu nsuo ansa ne wode akɔpepa daabi. Wei ne yɛ tenten wokyim mu baako a, sɛ baabi a wɔɔyɛ adwuma ne mpo hɔ nso a wobɛtim de apepa hɔ fii ne nyinaa.